Monkalamwenyo handje ondaala ndi keende ngaa kosouth africa, ondaala ndika tale kutya okuli ngiini naana, ondaala ndika tale eyooloko pokati kasouth africa ndele nanamibia kutya eyoloko olili naana peni, shaashi onda kala uule, sha ike nda valelwe ndili motshilongo tshetu, kosouth africa inandi endako, ohandi mono wala, ohandi uvu aanti taati kutya okuli ngika naangika, maala inandi tshimona, nenge tandi lesha momambo aye kosouth africa okuna okuna omatungilo geli ngino, eepate dhawo odhili ngino, ondaala ndi mone eyoloko naana pokati kanamibia nasouth africa, ndee nge. ngeenge onda hiko ngaye mwene nee, tandi vulu ndee ndi lombwele yakwetu kutya kosouth africa okuli naana ngiini, ndina, shaashi otandi kazako lela nda tala nomesho gandje, ngaye otandi kazako nda tshuwa otshindji tshivu lithe shi ndili monamibia mu.